Ehee, ukaenda kutegua basi mzazi aitaa enda kuchunguza ida nyumba wenda nkuchemiwa. Nakabwa hukuwa hasanya hasanya umuwawingia aweza basi kwamaana atabia ntana wa- wategua lakini kama tabia zakwe mbaya hambiwa kwamba mmh! mwanao wamuoza nyumba ida lakini mwalii hanisida ana kibuli, henesida ana gubu. Mghosi ni mbavuu, mghosi ni kibaka. Basi mzazi aamua kwamba mmh! mwanangu kinamuozi kwanyumba ida, ida mkokondo wakae kwamba mkodo uda akapaha, mkouda ni mbavi.